Men gazsiz suvni tanlayman, chunki u sog'liq uchun foydaliroq va tanaga mineral moddalarni yaxshiroq etkazadi. Gazli suv ba'zan oshqozon noqulayliklarini keltirib chiqarishi mumkin.